Kua malasia jaevi, ketɨ ndipo jakua tëtä, jare mbaeko jaevaera kïraïko jaereta okaru, jare jembiuva, se aikua jaevaera mbaenunga tembiu ko ikavi yae kua tëtäpe jaevaera aikuaa, aikuaavi kua tëtä ketiguava, omeko aipo jembiuai reata